Tintely io a dia ankoatrany le izy mamokatra tintely akegny io dia izy io kôa agnisany magnatsara mognina folera. Agnisany magnatsara mognina folera akegny maniry io zany izy. Dia izy koa magnatsara tontolo iegnana, tontolo iegnantsika zany.